naam hariyaa kiyya simu kaas wamich simuu kasaa waam, namayaa edee salamaa.ann ak hariyaa keetiit nagheen badadd atiimii, habarii worra nagheea, duub rale fudedii halkankaana snin gamadan woliin, kherian woliinkoyyi sagalee halkanii woliin nyanaa eddenii uffit gadd wamaa, koyii wollin gamanaa eddan.